في يوم من الأيام كان في موسيقار يعشق التلحين في الغبات وكان معاه كوخ في الغابة، وفي مرة كان قاعد سهران فسمع لحن غامض المصدر جاي من ناحية الغابة. قام يتفقد المكان ويشوف مين بيعزف اللحن الغامض دا ملقاش حد. ولكنه كان لسة سامع صوت اللحن بيقرب منه ويبعد وفجأة اكتشف نه لوحده في الغابة واللي بيلحن دا كان اشباح الغابة.